Karazagna vôn-draha: vary, <hesitation> manga am-bazaha, voanjobory, zarikô, pistasy-y, <hesitation> vôana sapin, vôana-a antafagna, vôam-boangy, voangy.